Máanin nin más shdxíbin nin mas tih náh este gudzíi, porque chin desde guac´lmah ya sea cahmah tíshi yúuh, o camah lóho stzímah o loho shtélamah nin náha. nin rúhunmah shá shñáa ñáamah núhumah guríhin gah ora si que guríhn gah tamaño náahamah, nuhumah bihuyinmah, bihuyin per de culoringah dzéheramah nichxín. ya shñíhirabah ay ay ginadúshamah aygui venenosomah, pero desde chin gua´cl ñáahamah slóhon náac rúhunin tuhbi tentación fuehu de que del guicahamah. tíshil dzobalóho rdzámah cuéhluh ríhinluh dzigahdzi shá dzédzáha ñáañinmah shdídxín thíshiluh ah pues ora si que náac dzichxí ruhunehen bah fuehu ríhinan. náac del madxi chxíudxa guicáha chxíush máan bi´tuhn née dzámah dzichxí guenagáhshin de que ay gua´cl mah ahma gudzéhela guríhn láta pues siemprepahca ríhinluh. fuehu porque ora si que ay náhal acostumbrado ah ah nichxí ya núhugadzamah nin náh más nalíhiyi nin náha este sháñin shñíhirabah nichxín náha tarantulah. nichxígah más guróhorumah más, más nagáhsa nagáhsaruh shnáhamah né nichxígah parece máan dúshamah bah núhu núhu venenuhn venenuhn ruámah núhu este núgahdza astáh riúmah lac mah. porque ay ca´chxídzi riúmah Nichxí náha tuhmah náha este tarantula nichxí más más fuehuga shñáhamah porque más guróhorumah más más núhumah shí dxíchingadzinchxi nichxí. más nalíhigah ñáahamah chin rdzámah cash astáh del gua´c lmah chin dzéhe dzéhedzal dzichxí mádxi lóho dahán dek guac´l mah astáh shdibiluh shbuesluh,. astáh tídximah, porque ah ya seá ay ripu stóhomah porque ni par gadxín gadzalmah porque núhugadza shí shí función nahpamah láha de chxíu máanin raúmah. pero deprimera vistadzi gua´cl mah fuehushín rihinuh porque ora si que shchíbimah yíc del derrepentedzi gua´cl mah dzéhe dzáhal ahmah dzédzalagah. ñáaha ñáañuh dzichxí pues prefierel ya giariah cáhaluh cuhun tuh yáhguin cobañúhulmah guláhalmah guríhn láhta nichxígah náha tuhmah porque núhugadza stúhumah. más tihgah cuhungan náa venenosomah nichxí náha viuda negra, rachiñíhinuhmah ya ya este nichxígah bituhunmah nichxí ga´padzal cuidaduh porque astáh núhugah. cosa dxáhayin nichxí shñíhirahmah ríchxigah riúmah dzigah núhu vueltah ra riáhtehemah dsháhan colchón o ríh rúa désha gah núh vueltah rdzábimah ya richxí. riú riúmah guéhla lác mah ráhamah, porque nichxí más más shdxíyimah este, shí gaúmah per guéhla ya rádxi aypah riáhamah lácmah per guéhl nichxí. nahpa gapahl cuidadu cun máaninraachxi derrepente de vez en cuandodza gunluh este gua´c luh ruá shdéshal ruá shlaminaluh. Hoho tíshi yúhu gidiáhan ta´yih ta´yih núhumah porque nadxaaba gadza náha nichxí nichxídzin venenosomah née dzacah astáh gadxínmah yíc, shñíhiramah. bay náha nichxíra slóhon nin más más shdxíbin nin nin dzácadzah guidxibil náha tuhbi tuhbi bwel´da, porque ay gahanluh núhu vueltah. dzé dzéhe dzadziluh dahán dzichxí derrepente ruá yúhu gahca dza núhu vueltah rua´cl mah este néhe ay gahanluh chxíu chxíu chxíu máaninan ta´ ta´. máan dzacamah o máan nin shñíhirabah ratonera ay gahanluh chxíu chxíu chxíu bwel´dihinan, dzacah gahpal per núhu vueltah shñíhirabah dzigah dzi. este ya náhanluh chxíuca clasa máh núhu madxí ríhi núh gubíhzi nin náha cascabel, nichxíhigah núhu este dzigahdzi rsonájinmah rdsháhanmah láha rahca. bua´dzaluh chin chin del ca´naha mah tídxiluh o ya sea gudzidzinmah shcolin mah o núhun bualmah pur culor shá náha tíshimah née este yíhcamah náha nahpa. gua´c shá náha yíhcamah porque núhu vueltah ora si que ay rdzídzimah dsháhanin mah porque ruhu dzaca buahal yíc, cuhun cuhun nin náha lac mah o nuguhlahan shcolinmha. ya pues racabuahal de culori nin náha tíshimah shá shá shnéhes dzéhe nin rachiñíhinuh lac nuh mue´yih nin dzéhe dídzimah, nin shcabáha cháha nichxí este racabuaha. dzaluh chxíu chxíu máanin mah ta´ máan dza´cahmah o máhan dxaabamah per del nuahamah sonajinmah es porque biriacah porque nadushá shín máaninchxi Nichxí dza náha tuhma de nin nin guchibi yíc nin nágahdza stuhumah náha este coralillo, nichxí gah más más fuehugah náha porque nichxí dzín bi´tuhn mah. ca´chxídzi dzácah chúhumah née culorinra nin nahpamah nichxí dzín dzácah ora si que lue lue riúhnbualmah porque dziáhan culorin náhamah lác mah náha gu´dzi, nagáa. nashñáaha, ya este néeh núhumah dzémah la´bueyin pero núhu vueltah ay gáhanuh lac nuh shí shí clase coralillomah porque núhu vueltah lác mah náha coralillo nadúsha. núhugadzamah coralillo aygui nadúshamah pero de todos modos nahá guidxiápanuh ora si que cuidadu porque ay gahanuh chxíu clasamah del gua´cl mah de preferencia guluhmah. láhan tuhbi botin o o cásh chéhegalal mah pero pues ora si que coma shdxíbiluh chxíu chxíu máanan mejor cuhun radxínluhmah láa porque ora si que ay gahanluh. chxíu chxíu clasa ma, née par guinazluhmah pues aydza gadxédxi bwín náha par guináz lác mah láha porque núhu bwín nadxíbihbah madxí náac nadxíbihin cun lac mah. pues ay ay ginádzuhunmah porque ora si que dzidxíbihin del gabiagarihmah o del este dzobalóho gu gicadzimah guchxímah yíc, née del máhan nadúshan pues dzácah gúhun. néemah yíc tuhbi ora si que cosa nin ay dxiúh stóol lác porque fuehu náha chin gaú yámah yíc, porque nahpa chéheluh astáh guicáhal vacúhun par gahca dxiaca dxácaluh. porque Del dzobaloho guidichi dshá dshá haríhinmah, digo este venenumah dshá haríhinmah tíshiluh rdzobalóhodza rdzobalóho este ríhinluh fuehu yic. ya pues dzácah gunihimah baje yíc astáh gachxíl dshé porque pues nadúshadza ruá mah máaninrachxí núhugadza stuhbi bwel´din, nin náha tuhbi bwel´din nuhunbuanuh. tuh bwel´da ñizahn per lác mah náha este bwel´ dia´za, lác mah nin náha chicotera nichxígah más, más este, ruchibi yíc, porque guróho ráhcamah néh tuhbi. bwel´dahan tuhbi bwel´da ngáhsan nagáhsa nagáhsa rahcamah dxigah del guálmah cuhun guhbi´dxi dxigah rabacha´hamah, astáh pareciera que tuhbi manguerinan. náha lalchxí per pues núhu vueltah shchéhe luh née máan, máan dxaabahn porque nichxí ay ay náhamah nadúsha pero dzigah shñíhirahbah hor dzobalóho este. chxínmah yíc, cun shcolamah nadúshan shñíhirabah porque shí shí bwíi dxaabah chxí ruhun néhmah tzín, lac mah shñíhirabah ya este ay núhu este ay núhu shá guiláhal de. lac mah porque náha nashúhunga mah lac mah náh dshúngah shínmah hor guináz mah yíc es porque segur dzuca´ yáhgamah yíc ya sea derrepente gutáhamah yíc, astáh. chxídzi gáhanmah o yíc del núahal cun shí este shí gutáha yíc, shlác mah nahpadza pues sea del gu´chxillin o del tuh machetan shísh guchxíugal mah richxí yi. solamente guilac luh porque del guinádzumah yíc. Shñíhirabah dzácah guca´ yáhgamah yíc, astáh chxídzi gúhunmah gan, ora si que astáh chxídzi gáhanmah porque guríhin guríhin náhga máaninchxi láha. per pur máan ruá ñizah mah, pur astáh núhura yahgaxchihyi astáha núhu shnéhez ñizah richxí riúhumah lác mah, pues derrepente nahpa gapal cuidadu madxi chéheluh. ruáa tuh gi´uh, chéhel ladah ladah yahgaxchihyiraa richxí gahpal cuidadu porque richxí riúmah lác mah tin este richxí mas cerca, luegu riáhan par guéhma ñizah. per par gahca chúhu láhanmah ladah yahgaxchihyi guenagáh shín riú láhanmah lac mah, tin este ay chxíu buáha lac mah, porque nadxíbidzamah bwín, pero. del bwín dzébihigah astáh núhumah, pues chxí chxí rdzobalóho dza este rúhunmah defender, lac mah dxé porque dizgarachiñihi lac nuh pues ruá yídzil del chxíush. chutéhe gurín náhan ya dzichxí gahcadza lac ramah del chéhe bigal ruá yídziramah, pues rahcaramah ora si que shdxíbirahmah née nin muer rúhunramah náha ora si que. defensamah riú tehemah lác pero pues bwín ay gáhanuh nichxí, ay chxíu ridízahan entender yo creo lác nuh ridíhinuh invadir ora si que astáh núhunmah née. ay náhan tan tan correcto per del shnés shnés ñizah pero shnéhedziuluhn pues nahpa cuhun chutéhel ladachxí dxé ayruh cariahanan per gahpadzil cuidadu porque. máanrachxi fuehu shín náharaamah laac ramah Máan dúshinramah sobre todo bah, porque nahpa guidíhin nuh ora si que guidihin cuidadudza lac núh porque nadxaabah nác rah máaninchxi lac ramah. nichxídza yo creo dzidxíbidza chiuchxídzi yo creo shdxíbi lác tuhbi bwel´din chxí chxí dzi clasa buel´da nigahal ay núhunbuanuh chxíu chxíu clasa bwel´da. nahmah per rdxibilmah madxi bwel´da bwel´da nadúsha raachxi mas sobre todo nichxí mas shchxíhinuh para guidxiahapn cuidadu cuhun laac ramah